Na yetosi tu yasengnge bang <hesitation> yetosi ku ogi e tu <hesitation> untuq antarong dui na jadi semisal engka <hesitation> dui taq engka duina tawwede na ku maneng tu bangnge natiwi nataroi <hesitation> maderri na nayepa nalai yakku loi makkegunangngi atau lo- lopi melopi pakei yetu <hesitation> rata-rata masyarakaq e monroe ku ogie nataro maneng majarang taro ku bolana nataro manengngi rekeng ku bangnge apaq setiap rekeng daerah engka maneng banna na akku mane rekeng ro napaddeppung maneng dui e <hesitation> yepa nalai yakku nakkigunangngi